मेरा ही जैसा गांव का गवार आदमी स्कूल का लारा ऊ कौन बया। जका कार का बारा में कय्य हमजा आन न चलावण वास्ता हुंवा जू बन्द गाड़ी हुंवा है। मना आता तू उत्त गाडो हुंवा है सा। कार तू म्हारा देख्योफी ही कौन ही है। कन्ना होना हा तू आगे ही भग्गा हा। आज का टाइम देखा तू वर देखण मिला तू है पर मनी इत्तो हिम्मत कओ पडा की मैं गड्डी खरीदण रीं सोचा ही। इता मैं पया देण सोचा ही कौन की मैं कार खरीदा क्योंकि महंगी हॉली आया करा है।